ایک پائپ ہمارے گھرے پانی کیسے پہنچاتا؟ پائپ ایسو استعمال ہوتا، جیسے کہ اب کوئی ٹانکی آکی ہے ہمارے گھرے کے پاس یا پھر ندی ہے، تو وہاں جو کی پائپ کنیکٹ کرتے۔ پائپ ایسو اس انگل میں لگاتے کہ وہاں پانی ایسو فلو ہونا کہ پانی پہنچ پانا۔ نہیں تو پانی کا اسپیڈ دیکھتے، پانی کا اسپیڈ بہت زور ہے تو اس کے انگل سے اتنا فرق نہیں پڑتا۔ پانی پاسے چھوڑ جڑتا، پانی کا فلو سلو ہے تو اس واسطے انگل اچھا لبٹھانا پڑتا کہ وہ سلوپ میں رہنا۔ کہ پانی جو کہ اچھے سے بھئے کو سب کے گھنے پہنچ پائے اور سب نہ پانی مل پائے۔